أحب أكون فنانة كوميدية لانها <hesitation> لها أثر حلو، من ناحية إنها تخفف هموم الناس، من ضحك وفكاهة، وتقدر توصل رسالة مهمة بطريقة بسيطة فكاهية وسهلة للناس. <hesitation> والناس تحتاج إنه <hesitation> أكتر ضحك خصوصا في الوقت هدا، الوقت الصعب اما اذا قلت راقص مشهور ما يوصل الناس تأثير عميق مثل ما تترك الكوميديا <hesitation> في نفس الناس.